Xúge̱ꞌ rá, e̱ste̱e̱, núkhó ni̱ka̱ khaa ruꞌwa, xóó tséꞌne guéño mika, pero sí naꞌne mikaa, naꞌne mika mangaa. Ora̱ rí mu̱ꞌgua̱ló i̱tha̱án rá, i̱mba̱a̱ go̱nꞌ rá, <noise> na̱ꞌkha̱ go̱nꞌ xúge̱ꞌ rí diciembre, rí diciembre ꞌkhue̱ juun rí phú naꞌne ngúwán. <noise> najmúú xa̱bo̱ kutóon rí me̱do̱, puro má <noise> najúwúún xa̱bo̱, porque ngúwán má gakhe̱ naꞌne tiempo rúꞌkho̱, rí ma̱ꞌnee nakualóꞌ <noise> diciembre xúge̱ꞌ. Rí noviembre juwalóꞌ xúge̱ꞌ rá, pero rí ma̱ta̱ꞌa̱ꞌlóꞌ diciembre rá, <noise> gakhe̱ máwáa eꞌne rí naꞌne rí ikhaa rí ngúwán. Óra̱ rí na̱ꞌkha̱ má febrero, marzo rá, a̱ꞌkhue̱n rí phú naꞌne mika, <noise> najmúú xa̱bo̱ xtéde̱, <noise> nánguá júwúún xa̱bo̱ kutóon, rí e̱ndo̱ó má xtíin rí xóo nambráꞌii̱n, rí xóo ra̱médo̱ gueño rí najúwúu̱n. <noise> xúꞌkho̱ má xúgíí go̱nꞌ rí marzo, abril, <noise> phú mika eꞌne, puro xtéde̱ gorro na̱rigu idxu̱ún xa̱bo̱o. Óra̱ rí na̱ka̱ má ríí junio rá, junio, <noise> julio agosto, yáá. <noise> rí junio kho̱, ámba̱ má na̱ꞌkha̱ má ma̱ꞌkha̱ ruꞌwa júú. Na̱ꞌkha̱ ruꞌwa rá, gúꞌdi̱ín xa̱bo̱ nutsi̱i, <noise> nutsi̱i̱ má nailo rá ma̱tha̱wúu̱n, jañii rí julio, agosto. Jndo septiembre xóó, <noise> xóó ngúwán xóó, najmúu̱ mangaa <noise> kutóon rí me̱do̱. <hesitation> mbá xkuaꞌnii jaꞌnii. Pero rí xúge̱ꞌ rá, vaba jáyu má mikaa, xíí mika má seguro, pero e̱ste̱e̱ naꞌne gíñá, <noise> naꞌne, rúꞌkho̱ jngóó, pero ra̱ꞌkháa xóo mes de, e̱ste̱e̱. <hesitation> <noise> naꞌne ngúwán, pero <noise> puro kutóon rí me̱do̱ júwúu̱nꞌ, pero rí naꞌne febrero, yáá marzo, a̱ꞌkho̱ juun rí phú naꞌne mika, mika ma̱ndaꞌkho eꞌne, a̱ꞌkho̱ najmúu̱ xtédxúu̱n, najmúu̱, najmúu̱ gorra mangaa. Óra̱ rí xúꞌkho̱ xúgíí rúꞌkho̱ ajndo abril, pero aꞌkho̱ juun rí phú mika, mika ma̱ndaꞌkho. Seguro na̱tu̱xu̱u̱ yujnda̱ꞌ, na̱tu̱xu̱u̱, mexoo ma̱ndaꞌkho, <noise> pero xí na̱ꞌkha má junio rá, a̱ꞌkho̱ rí naꞌ-na̱ꞌkha̱ máá, inu má na̱ꞌkha̱ ruꞌwa, kuáꞌthíi̱n jú ruꞌwa. Xúꞌkho̱ má julio, agosto, ruꞌwa kho̱ rá, xtíin rí medo̱ júwúu̱n kho̱. <noise> porque yáá ni̱ꞌkha̱ má ruꞌwa kho̱, yáá naꞌne ngúwán, ámba̱ má jndoo septiembre, jndo a̱ꞌkhue̱n na̱ve̱je̱ jú rí ngúwán mbu̱jú, nánguá má ngúwán eꞌne. <noise>